ଆପନୋଂ ପିଲାମାନୋଂ କୋ ଅଧିକା ଫଡା ଖାଯା ପାଈ କିପରୀ ହାବେ ଉସକୀ ହୀ ପାରିଵେ। <hesitation> ପିଲାମାନେ ଅଧିକା ଫଡା ଖାଯା କୋ ବଲା ପାନତେନେ। ପିଲାମାନେ ଅଧିକା ଫଡା ଖାଯା କୋ ବଲା ପାନତେନେ।